لو نقدر نغير حاجة في -الت- الماضي نختار إن ما نضيعش وقتي في حاجات مكانتش مفيدة، الحياة قصيرة، وكان ممكن نستغل وقتي أفضل في التعلم، وتحقيق أهدافي، لمن تشوف الوقت يمشي تكتشف إنه ما فيش حاجة أغلى من الوقت، وكنت لازم أركز على الأشياء اللي تهمني أكتر.